<audio distortion> ah tsakitsaky haniko agnaty herignandro raiky aloha zany da caca pigeons, eo amy gny dimy eo gny dimy sachet eo gny caca pigeons laniko isan-kerignandro.